كان يا مكان في يوم من الايام ضاعت عيلة من الطيور كانت موسم الهجرة وقعد مع اضطراب الرياح كانوا لقوا نفسيهم في وسط غابة ومش عارفين يرجعوا فقررت الطيور ان هي هتفضل متماسكة مع بعضيها وهيدوروا على طريق يرجعوا منه